एक बुरी रानी द्वारा ऊंचा टावर मा कैद करना का बाद मैं लोगो थें मदद करना का वास्ता अपनी तेज आवाज मा पुकारलु। साथ ही साथ आगर मेरा पास कुई लाइट कू उपकरण च वी सी आपातकालीन सिग्नल देलु। साथ ही अपना शरीर का कपड़ों थें जमीन की तरफ फेंकिक थें लोगों थें बतोलु कि यी टॉवर मा कुई कैद च।